<hesitation> loi ri lo xichiri loi to xunnak kambio de klima loi diilli richi karsia loi rodi la relli chinka wi loi id xiladika dila daka ronix kara madrugar xinla lanlla